Avtomobilning asosiy qismlaridan bular: birinchisi rul boshqarmasi ya'ni bu avtomobilning harakat yo'nalishini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Tormoz boshqarmasi esa avtomobilni harakat tezligini sekinlashtirish va avtomobilni to'xtatish uchun xizmat qiladi. Oldingi ko'prik avtomobilning rol boshqarmasini qismlarini osmalar va yetaklovchi g'ildiraklarni o'rnatish uchun xizmat qiladi. Orqa ko'prik as- esa asosiy uzatma differensiyal yarim <hesitation> o'qlar osmalar va yetakchi g'ildiraklarni o'rnatish uchun xizmat qiladi. Va avtomobilning yurish qismi bor. Avtomobilni ilgarilama harakatlarini ta'minlaydigan aravadan tashkil topgan bo'ladi. Uning asosi <hesitation> bo'lib rama yoki kuzov xizmat qiladi. Ramaga old va keyingi ko'priklar, osmalar hamda g'ildiraklar xizmat qiladi.